യാനു ഥമ്പഥ്ന ഹവമനദു ഇപ്പരനി ഹേഛ് ഇശ്തപദുവേ। ഔ ഏന്കു ആരമ വാദിപുന്ദു। ഭോക ഛലിക്കു പിദൈ പോന്ദ, ഥമ്പഥ്ന ഗാലി ബോക ഉന്ജി ശാന്തിദ അനുബവ ഏന്കു അപുദു। ഭിസിലിദു നിരന്തര വാദിപുനന്ഛിഥന ഉശ്നതേ ബോക, നേരവദു ബൂരുന സൂര്യകിരനലു കോലിസനഗ, ഥമ്പു വാതവരന ഏന്കു ശാന്തിദ നേമദിദ അനുബവ കോര്പുന്ദു।